ब्राजिलन मौसम, उस्न कटी बंधी मौसम कवा है। यहाँ भी विवीद प्रकारन मौसम रहे हैं। क्यूंकि यो एक गणों मोटू देश है। तेहर मां उत्तर ब्राजिल, अमेजौन छेत्र जाएँ, अधिवासी शांसकरती भोनकाई नी विराज़े मां, पूरा साल गर्मी नामी बनी रहे, पानी पड़ते, इतरीक वार में ती गर्मी लागन मन जायें। इतरीक वार में चेती उन्नाव लागन मन जायें। इच मास मां ब्राजिल मां चेती थोड़ू गर्म रहे, नी तो खदुख थंडल रहे। मैंने सितंबर का बीच में जराग पानी पड़े, औलतें दक्षिन ब्राजिल मां मोसम हलको जराग समसी तोस्णो रहे, एर मां सौर्धी अली होगे, थंड अली होगे, थोड़ी थोड़ी बर्फबारी अली होगे। कदिक थंड लागें, कदिक गर्मी लागें, कदिक पानी पड़ना मन जाएं, सब होई जाएं यहाँ ते।